Ny fanatanjahantena tena tian'ny olona aty amin'ny firenena misy ahy atao an, ny v- baolina kitra aloha voalohany indrindra, dia ny <hesitation> > basikety koa, dia ny rugby, dia misy koa ny fantanjahantena nentimpaharazana teto aminay an, dia ny moraingy, misy koa ny tolonomby.